Ɓikkon jotta ɓuri nanugo belɗum Miɗo yiɗi ko moƴƴi yimɓe ɓe doole ɓe yetto nder heɓugol fayde e no ɓuri saare e hokkugo. Kono, ko dume ngal wondi laabi kadi, e tawii konngol ngal hakkunde tofinay goonga.